कछु प्रमुख पर्वतो झीलों और नदियों के नाम देते हैं। पर्वत, हिमाल्य, अरावली, सातपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरि पर्वत, कंचनजंघा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत। गंगोत्री पर्वत, बुलर झील, मानसरोवर झील, पचमढ़ी झील, नेको झील, सोना मुझी झील, कुमारोमती झील, भद्रावती झील, नर्मदा झील, संतुलित झील। नदियाँ, यमुना नदी, गोदावरी नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ताप्ती नदी, महाकाली नदी।